चलो तो भाईयन अगर हमे थोड़ी यानी नेक से टाइम पहिले। पतों चले कि रात के खाना में हमारे इत्ते पाँच मेहमान आए भाए हैं। और हमारे पास खाबे तैयार करबे के लाने सिर्फ आधा घंटा को टाइम हैंगो। तो हम अपना जल्दी से दिमाग चलाए। आधा घंटा में हम सबसे पहिले सब्जी ले आए हैं थोड़ी सी दाल ले आए। एक चूल्हा पे रख दे हैं दाल। कुकर रखे पहिले ऊमें डारे पानी। पानी खौल जाए सो ऊमें डारे दाल। ऊमें डारे नमक ऊमें डारे हल्दी थोड़ी सी मिर्ची। और ढक्कन लगा के सीटी लगबे को इंतजार करे। दूसरे तरफ एक करहइयां में तेल डारे प्याज मिर्ची टमाटर तीनों काट लेइ। करहइयां में तेल डारे के बाद ऊमें जीरा डारे। लहसुन छील के काट ले फिर लहसुन डारे। फिर प्याज मिर्ची टमाटर डारे।